Israel es país moernu al tiempu que dela religión judía. Se supon que tienin de comel tó arreglu al kosher, que no sé qué quieri izil, peru devi de sel comparanti al halal delos mossulmanis. Amus, que tapocu no comin guarru i anguna cosa más que no me recuerdu. Á, sí, el pan essi sin ludial creu qu'era. I comu país moernu qu'es pos me figuru que enos comercius tengan lo mesmu que en Uropa.